Mebjpj dj mebenya mankasa m'edwin dan a mfonyin biara a wcayj no pjn bcwc mu kyjn dj mebenya mankasa mo nwoma korabea a nwoma biara wcakyerj no pjn no wc mu siantsir nye dj, mennyj obi a m'enyi gye akenkan ho na mbom mfonyin dze, efa na ehwj no kae a, ibohu dza odwimfo no rohwehwj aka nna mbrj osi nya nsunsuando wc wo do na akenkan dze cmmfa ho buukuu dodow a ogu hc no, munnkotum akenkan osiandj m'ennyi nngye akenkan ho ntsi.